Pues kiti xeka ku, por ejemplo, kawa yu xa xiñuti, kiti ñu xiñu, ko inka, inka ti te ñaxa ñaxa fuerza xa kunu ti, kawa yu ko kiti xiñu, xa yatyi kuña ti, yatyi xa kiti ñu ko kiti xiñina xa kiti ñu ko kiti xeka yatyi ka te inka, inka te ñadi xaati pasu kiti ñu